اكيد اكيد رياضي مشهور احب الرياضه كلش متولع بيها تفيدني بحياتي اليومي تفيدني بنشاط جسمي بالمحافظه على جسدي يعني احب هالشي احب انو اكون رياضة رياضه رياضه استفاد واتونس واستمتع اما موسيقار يعني فدشي بس موسيقى وهدوء وكذا يعني لا رياضي حلوي